Ny fomba mahomby iadina amin'ny fomba fampitahorana ny ankizy any ampianarana de miainga avy amin'ny ray aman-dreny nitaiza. Ary eo ihany koa ny mpampianatra mpanabe. Ny ray aman-dreny tsirairay dia tokony itaiza ny zanany tsy hampitaotra ny hafa. Ary ny mpampianatra dia tokony tsy asiaka loatra fa mba ho tsara fanahy amin'ny ankizy.